أكثر شيء غريب حصل لي كان لما مشيت في رحلة مع الأصدقاء. خلال الطريق، لقينا قطة تتبعنا. الغريب أنها كانت تتبعنا لأكثر من ساعة، وكأنها تحبنا. قررنا نأخذها معنا، وصارت جزء من رحلتنا. في الآخر، رجعناها لمكانها، لكن كانت تجربة مريحة وغريبة في نفس الوقت.